Faa cocciraa ñiiƴe maa faa laaɓa. Ɗun woni ko ɗun moƴƴiniraa. Ɗun duu ɗun faandoraa. Jon kaa, mande kala ƴiiƴe maa tuunni. Ayyo, <hesitation> coccorɗe leɗɗe ngoodunoo. Kaa hannde ka, <noise> ɗii ɓuri moƴƴude. <noise>